Thugmau anti mah daƙ jigtalar ƙulah toh tah taƙalah kah ƙulni atah karari. Toh a thumau ni mah, tsu har bahshina banda kalkani tsuwa, shankha sunasi zahri ka ampani, kami ya tah tuhumta chivi mah kuzuku, tah njimta kini ma kuzuku ndi thari uwar mah kuzuku toh ani taka paida susai. Au tsinkhai toh tunvuh yarƙu lukwa gar yara ɓal kusa, usum akwa gar vikuthla anti yara nmwar yarah bal tsinka. Ti yar tra ka zah <hesitation> zamna babeh yaru akwa fallu, gire lumari athi yar palah yara lukwa gar ngan ɗani tun kagir ngah ngah garni diya, anti yar palah ah. Ya ri yarkwa nmwa yar kwa nmweh ti yara filti garti yara filtha gar, tin ngadu tanvuh pipi tin hyel tharrah I wuti tinvuh <hesitation> kumnah nah nah palni tsuwa tak wuti tinvuh tin japayaru an wutah wami man nɗi dugu an watah a nbi matsila a nzi msirawa, mah ngani tu japayaru an wutini, tin yaralewa kal sala yaru mmiya nmiya npalah yaru, yarkwa mmwa nmwah ka buhili buhili ka- buhili kabuhili kah buhuli sakati da ɓwayaru ƙanzi chiw chiw kah tinvuh anti yar biti huhuwi. Ti yar biti huwi anti yar si pumtasi akwa faƙuni. Anti bubah yarni pala mmri anti yar pala yar wutiu tinuu, anti palah ika palagini kajir ngagah. Anti yar nzi yarkwa npiku yarkwa npiƙu yarƙwa npika sati yar nƙa kwa hankalayar toh ƙusiji imi ngandani akira nfuni kajir sah kagir nmwe kajir luha. Anti yar pala tuh, anti yar sah imi ati yarjir ful blah gar wacimani kar ya nziwa anti yar sifiya twathlapak. Toh ɗaga nɗani yarɗi jikti lukava gar vikulah rah ɓal sikah karawa.